Масъулияти шахсӣ асоси тартибу ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа аст. Ҳар як шахс бояд кору рафторашро идора кунад. Агар ҳама масъули бошанд, ҷомеа амну осоишта мешавад. Масъулият дар хона, дар кор ва дар муносибатҳо муҳим аст. Ҷомеаи солим ва аз шахсони масъулиятшинос сохта мешавад.